Won poroje mo ngaɗammi anresistere jooni. Oo ana jeyaa hen <hesitation> ngam saabi miɗe miili heɓde hen. Ko nafata kan ko nii saabii. Ɗun waɗi jonkaa so miɗe himmiri hen, mi waɗa ɗun. Miɗe waɗa ɗun anresisteree muuɗun, faa tawee keɓal an ngal ana nafa kan hen.